आत्मविश्वास बहुत जरूरी चीज होथे, जो लोग मन कहा से कहा पहुचा देथे, जो लोग मन के हिम्मत देथे। लेकिन आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा भी हानिकारक होथे जेकर म इंसान अपन नुकसान करा लेथे।